Olom-belo raiky farany tavela ambony tano eto da gny hataoko de, ino izy tiky, mampiasa gny faheza napetrakin'ny gn'olo rehetra hatramy zay, gny science napetraky, ampihariko aby regny mba hahafahako mivelo sy mampitombo sy magna- mampivoatsy gny taranakin'ny gn'olom-belo andraiky. Sarotsy gny hipadia biby hagnahivategna hampitomboa taranaky aloha tsy possible zay satria fa tsy misy faharoa tegna, fa ah mampihatra gny science aho. Angamba mety ohatsy hoe mety hamboatsy robot koa tegna ho fagnampin'izay mba hana nama na miteza biby ho ompina antrano ao, manahaky anizay.